Sa toskoga adem nougel marata adem neairen marata fala ju <hesitation> engir sugilton hajag ekirn, marata haja nougel damonika salahien, <hesitation> engaye adem hajawetaka aliemo, mumkina in nanne كل يعني تلاتة اربع mumkina in nanne in sa tosko mumkina in nanne naeriae, mumkina in nanne ju sugillton hajata domeda kiray, mumkina in nanne ju <hesitation> menga iena manga? Ademri waeko nacheie, mumkina irin nougil kharbafi haja ingir nefieya femoni ka salahae, haje digideka alenami yan. Haje waetiela mengimo, ai fa naers طبعا ai, nalo krakir talatasaata nairechinamei fargha'enin kailo.